Aaan rí lápí iyaꞌ o̱ laa, rí na̱ju̱mu̱ꞌ ikhúún rí gíꞌdoo mbáá mbá iyooꞌ rá rí nandoo nawanúú náa̱ eyi̱i̱ꞌ ríndo̱o ríí naꞌníí mbá xa̱bu̱ jamí xúꞌkhu̱ gíꞌdoo rí mijúdú ikhí ríꞌkhu̱ naga- na̱ka̱- ragájnuu cháji̱nꞌ cháji̱nꞌ e̱ka̱ ragájuu iyooꞌ rí lápí iyaꞌ gii̱ murí xúꞌkhu̱ <hesitation> ma̱goo rígá má ixu̱u̱ mangaa náa̱ magoo mawatuun xa̱bu̱ rí ma̱goo ma̱ꞌnii̱ xurí nandoo̱ ikhaa̱.